Dékɔnu tsiwo nanyi sã, mia tɔwo gamea, shigbé be ayi agblé via, ade aglé, aglé nukuwo a wɔ nɔaoa, a nyɔ nɔwoa, a yi ʋu tɔgbewo gbɔ, a ɖo gbe. A yi dékɔnuwo gbɔ, a ɖo gbe nɔwo a bé, énua né nyo ne yé. Né, nukua nyɔ̃, agble nuku wɔ, étsi dza ɖe ɖoɖonu, né agblé nuku nyɔ̃a, ye tsã ya va nɛ kokloɖe. Ya va nɛ atsu ɖéka nɔ ɖeka ɖe. O ya va nɛ gbɔ ɖeka ɖe, o, ya va nɛ ényi blibo ŋ'tɔ né agbléa nyɔ̃ neye alo ne yé ƒlé anyigba e tso aƒea, ya nɛ. Tso dékɔnu, nuyi ne be wɔna ne mia, éyé mã ema. Eyé ne eƒenu sũa, oh! né nukua nyo na woa, otsã, a do dzidzɔ na wo. A ɖu azã nawò. A yɔ togbuiwo mia ɖu azã. A wu nu, a wu lã, a ɖa kumɛ ku desi mawo, a ɖa nu molu, ayiwo, né venaviwo, ame keo dzi venaviwo omeve omeve mao kpoa, wa tsã nyi dékɔnuwo wo ɖuna azã né watsã. Kpoa a va ɖu azã nawò, ye ana nu. Ameaɖewo a yi, ameaɖewo a kpɔtɔ anɔ wòa togbuiwo be nu ke o wɔ, alo woa tɔwo be le ke o kplawo be o nɔ dzi vayia, woa kpɔtɔ ani, dékɔnu a gba ni, tsɔtsi tsa a li.